ଗୋଟେ ପେପର କ୍ଲିପ କୀ ପରୀ ପେପର ଟାକୋ ଜାବୁଡୀ କୀ ଧରତା ହୈ। ତା ଆଜ ହମେଂ ଜାନୀଗା ପରତମ ତରଵ ପେପର କ୍ଲିପ ଟାକ ମଜିରେ। ଟେଂଶନ ଔର ଫ୍ରିକ୍ଷନ ପରୀ ଫୋର୍ସ ଥାଈ ଗୋଟେ ପେପର କ୍ଲିପ ଧାତରୋ। ଗୋଡା ହୋଈ ଥାଈ ଜଟବଲେ ଗୋଟେ ପେପର କ୍ଲିପ କୁଛ ପେପର ମଜିରେ। ଲଗା ଜାଏ ସେ ତବଲେ ତା ଦୂଈ ପେଚୋ ମଧିରେ ସ୍ପ୍ରିଂଗ ଫୋର୍ସ ଜାତା ହୈ। ଥାଈ ଫ୍ରିକ୍ଷନ ପରୀ ଫୋର୍ସ ଦ୍ଵାରା ସେ ପେପର ଟାକୋ ଜାବଡୀ ଦ୍ଵାରେ ଏବଂ। ଇଲ୍ଲାକ୍ସ୍ତି ସିଥୀ ଦ୍ଵାରା ସେ ପେପର ଟାକୋ ରିଲିସ କରେ ଜଟବଲେ। ପେପର କ୍ଲିପ ଟାକୋ ଅମେ ଲୂଜ କରିତୋ।